Fiasan̈y lafôro ndraiky, lafôro io zen̈y fandokisan̈a raha karà ataon̈'ery gatô, bôka eo koa zen̈y izy afaka an̈anovana grillade, karà ataon̈'ery laoko e, akôho e. Avô amin'jay zen̈y mafana zen̈y lafôro, may. Misy tamperatiora zen̈y izy io ao avô misy miniote n̈any koa zen̈y fandokisana raha aminany.